Pos derechamenti del congelaol al pratu del micohondra i pusiendu la ruea ondi reza pa descongelal, es custión d'asperal unus menutus.